<hesitation> gai mai vanugai gatanuni youths gatanu kava tanu kavani gai guarani tu gavman na gema fam tari o sidling tari gere vinima gema fam barari tari gara vei vanugai gara tanu gema fam gara nariri monana gema fam dagarari gee redi gara iago mosbi. Mosbi ai gara selautiri sto baregori o holsel baregori ai gema wotamelen fam be gema painapol o eni fam dagarari tari vanugai bena gavman nag ere vinima mogeri gara veiri o gema bai tari gara nariri o laiv chiken o mogesina dagarari bena gara nariri bena vanugai gara tan utu lorinai. Mai toma youths tu gatanu kava tanu kavani tari asi geskulini vanugai getanuni e geri geraka kava raka kavani tarimatana maki asi e gitamani e ribamani mero gema nid bona mero geri want mai vanugai bois maki asi libari geri libai mogo ge iagoni geiagomani sina tama maki asi gebisini mero geri ai mero maki bena geri libai getanuni bona geri libai mogo geiagoni gieagomani. Gavman maki asi e luksaveni mai youths danuri geri ai toma youths maki geri libai mogo getanuni gelemani o raskol danuri tugamagiri gegabini bena breik en enta tarima geri numa gari geiagoni gelemani kokoroku danu gelemani bai. Gai mai vanugai gatanuni tu gai aurani youths tari skul ai gere torero o tvet o vokeisinol ai gere skul bena gere vei bisiri wail mainai getanu kava tanu kavani. Vanugai getanu kava tanu kavani geiago kava iago kavani ema asi geri moni dainai geiagoni tarima genogirini tarima geri dagara gelamarini geiagoni gea serorini ma geiagomani lema dagarari asi ge tanu maukani. Niu danuri gegabini geserorini monana ma ge genogoini vanugai seim gaukarana ma geveiani geveiani mu ebogini ma geveiani gari tari tu maigesina nai numai danuriri mogo gatanuni korana sina tama maki ase geri moni aigeri skul ai bege torerini o aigari bege tugu iagorini geri vanugai mogo getanuni mero tari maki sinari tamari ge maseto bena getugamagini. Danu tu mainai bema kori bena genogi nogi iagoni dabarai holdap o mogesina geveini korana gia tu asi geri mogesi maigesi tari gegitarini mageri bena gia maki geurani mogesina kavari maguriri geveini bena geiagoni gelemani ge holdapini dagara ilauilauri geveirini. Niu o potouls danuri ma ge kouni mon danuri gegabi gana gene savaiv getoni initoma tu gavman na dagara namori tari bere veiri bena youths tari gere tuguri gabu tari gari gerea skul o geri maket dagarari gere voi gere maket benamo geri laif mo gere namo fiucha lekenai. Mai toma tu tarima tu getanu kava tanu kavani korana asi geri youths maki geri libai mogo geiagoni geiagomani tarimata maki asi e bisini mai geri mero o kekeni geri ai ta ta gena oun magurina mogo e tugamagiani ini toma tu dagara namona ta gere veia bena vanugai bere vegabi tari gereiago geri program tari gere gabiri laiv chiken o mogesina dagarari tari genariri bena geri vanugai stoa o Youths gere vei bisiri youths tu mai toma tu ta ta gena oun gwadai mogo e iagoni etanuni bona emagurini gai tari maki gema libai mogo gaiagomani gamagurini korana asi moni moni gevetauani moni tu gelemani tari tu gegaukarani tari tu gelemani dagara ilauilauri ge veini o vanugai merori tu geri getanu kava tanu kavani vanugai asi geri ius vamoka o vamoka barari tari gere vei o